هفضل ان انا اعيش في عالم خالي من الكوارث الطبيعية لأن الكوارث الطبيعية اتسببت في موت <hesitation> كتير من الأشخاص خلال الازمنة اللي فاتت كلها <hesitation> زي الكارثة اللي حصلت في ليبيا من سنتين واتسببت ف- في غرق مدينة كاملة وناس كتير ماتت فيها.